Ny kolontsaina any Kanada dia any maro ny olona efa nahazohazo taona ireny no akamaroan' ny olona any, ary izy dia mitady olona avy any ivelan'ny fireneny mba hiasa ao aminy satria tsy ampy tanora ry zareo.